Siendu oko cha'un, siendu oko cha'un iin, siendu oko cha'un uu, siendu oko cha'un uñi, siendu oko cha'un kumi, siendu uxiko, siendu uxiko iin, siendu uxiko uu, siendu uxiko uñi, siendu uxiko kumi, siendu uxiko u'un, siendu uxiko iñu, siendu uxiko ucha, siendu uxiko uña, siendu uxiko ɨɨn, siendu uxiko uchi, siendu uxiko uchi iin, siendu uxiko uchi uu, siendu uxiko uchi uñi, siendu uxiko uchi kumi, siendu uxiko uchi kumi siendu uxiko cha'un, siendu uxiko cha'un iin, siendu uxiko cha'un uu, siendu uxiko cha'un uñi, siendu uxiko cha'un kumi, siendu uñixiko, siendu uñixiko iin, siendu uñixiko uu, siendu uñixiko uñi, siendu uñixiko kumi, siendu uñixiko u'un, siendu uñixiko iñu, siendu uñixiko ucha, siendu uñixiko uña, siendu uñixiko ɨɨn, siendu uñixiko uchi, siendu uñixiko uchi iin, siendu uñixiko uchi uu, siendu uñixiko uchi uñi, siendu uñixiko uchi kumi, siendu uñixiko cha'un, siendu uñixiko cha'un iin, siendu uñixiko cha'un uu, siendu uñixiko cha'un uñi, siendu uñixiko cha'un kumi, kumixiko, kumixiko iin, kumixiko uu, kumixiko uñi, kumixiko kumi, kumixiko u'un, kumixiko iñu, kumixiko ucha, kumixiko uña, kumixiko uña, kumixiko. Iɨn, kumixiko uchi, kumixiko uchi iin, kumixiko uchi uu, kumixiko uchi uñi, kumixiko uchi kumi, kuñixiko cha kumixiko cha'un, kumixiko cha'un iin, <noise> kumixiko cha'un uu, <noise> kumixiko cha'un uñi, kumixiko cha'un kumi, <hesitation> uu siendu, <noise> uu siendu iin, uu siendu uu, uu siendu uñi, uu siendu kumi, uu siendu u'un, uu siendu ucha, uu siendu uña, uu siendu ɨɨn, uu siendu uchi, uu siendu uchi iin, uu siendu uchi uu, uu siendu uchi uñi, uu siendu uchi kumi, uu siendu oko, uu siendu oko iin, uu siendu oko uu, uu siendu oko uñi, uu siendu oko kumi, uu siendu oko u'un, uu siendu oko iñu, uu siendu oko ucha, uu siendu oko uña, uu siendu oko ɨɨn, uu siendu oko uchi, uu siendu oko uchi iin, uu siendu oko uchi uu, uu siendu oko uchi uñi, uu siendu oko uchi kumi, uu siendu oko cha'un, uu siendu oko cha'un iin, uu siendu oko cha'un uu, uu siendu oko cha'un uñi, uus uus siendu oko cha'un kumi, uvi siendu uxiko, uu siendu uxiko iin, uu siendu uxiko uu, uu siendu uxiko uñi, uu siendu uxiko kumi, uu siendu. Uxiko cha'un, uu siendu uxiko cha'un iin, uu siendu uxiko cha'un uu, <noise> uu siendu uxiko cha'un uñi, uu siendu uxiko cha'un kumi, uu siendu sava, uu siendu sava uu siendu sava uu siendu sava <hesitation> siendu uchi <hesitation> uu siendu uxiko uchi, uu siendu uxiko uchi iin, uu siendu uxiko uchi uu, uu siendu uxiko uchi uñi, uu siendu uxiko uchi kumi, uu sienduu oko uu siendu uxiko kumi, uu siendu uxiko u'un, uu siendu uxiko iñu, uu siendu uxiko ucha, uu siendu uu siendu uxiko ucha, uu siendu uxiko uña, uu siendu uxiko ɨɨn, uu siendu uñixiko, uu siendu <noise> uñixiko iin, uu siendu uñixiko uu, uu siendu uñixiko uñi, uu siendu uñixiko kumi, uu siendu uñixiko uu siendu uñixiko kumi, uu siendu uñixiko u'un, uu siendu uñixiko iñu, uu siendu uñixiko ucha, uu siendu uñixiko uña, uu siendu uñixiko ɨɨn, uu siendu uñixiko uchi, uu siendu uñixiko uchi iin, uu siendu uñixiko uchi uu, uu siendu uñixiko uchi. Uñi, <noise> uu siendu uñixiko uchi kumi, uu siendu uñixiko uch cha'un, uu siendu uxiko cha'un iin, uu siendu uxiko cha'un uu, uu siendu uñixiko cha'un uun kumi, uu siendu uñixiko cha'un, uu siendu uñixiko cha'un. <noise> <laughs>